Ley big animal where I na see you see cow to buchana to palm made I na see cow the we went the for workshop I see ley cow because la my first time seeing it I even shout one man le- one man the too he raising ley elephant neh but ley he can’t go around a, a jeh in fence ley elephant wor ley other elephant wor big I see a I i even stand I open my mouth because le- la my first time to see elephant big I can only see a in show but la one pah I see it seh live when we wor going sometime la big la animal neh I na know how ley can wetin a can really do when a get big like that but I na lay eye on it I na see some big big animal like la two animals name where I calling I na see a la animal neh very big and a can see people a will sometime a can be afraid but I na think a can be afraid pah because.